मैं आला चस रे थे खाई । जो कि गौआ के दही के भाजो तब ततुक अमे चौंका बणु तब चौंका धन्दे पोडना देना होना तब अमे तेंदे चस दु पेरे तब नमक दाऊ डाले और हल्दी।